A m'piazerìa beivi sempre acua frizante, ma a la fin a t'ëmpinis mach la pansa d'aria e alura sernuma cula natürala, l'acua frizzante ëntant la deve fe e cuindi deve cumprela, a custa, l'acua natüral, coza fase, düverte ël rübinèt, la lase culé ën poch e la beive anche frësca perché al e bun-a